ارے بھائی سویٹزرلینڈ کا کھانا سُن کے چیز اور چاکلیٹ یاد آتا، اور سچ بھی وہی ہے۔ ان کے کوئیزین میں ہیرو چاکلیٹ اور چیز ہے۔ سب سے فیمس ڈِش فونڈو ہے، ایک ہاٹ پاٹ جس میں ملٹڈ چیز رہتا۔ اور لوگ اُس میں روٹی ایسے ڈِپ کر کے کھاتے، جیسے اپن <hesitation> بن چائے میں ڈُبا کے کھاتے، روٹی چیز میں ڈُبا کے کھاتے۔ تو ایک دم زبردست رہتا۔ اور پھر <hesitation> آتا ریکلیٹ، چیز کو میلٹ کر کے اوپر سے پوٹیٹوز کا پِکل اور کولڈ میٹ پہ ڈالتے، ایک دم زبردست رہتا۔ میٹ ڈِشیز بھی پاپولر ہیں وہاں پہ جیسے روسٹی، کرسپی گریٹڈ پوٹیٹو، تھوڑا سا آلو پراٹھا والی فیل آتی اس میں لیکن سویس اسٹائل میں۔ اور سوسِجز بھی۔ الپس ریجن ہے تو لوگ ہَٹی اور فِلنگ کھانا کھاتے کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ بھی رہتی۔ اور بھائی ان کا چاکلیٹ ورلڈ فیمس ہے، سویس ملک چاکلیٹ ایک دم سموتھ اور رِچ رہتی، جو پوری دنیا ایکسپورٹ ہوتی۔ ساتھ میں ان کے پیسٹریز اور بریڈز بھی مست ہوتے۔ تو سویٹزرلینڈ ملٹی کلچر کنٹری ہے، جرمن، فرنچ، اٹالین اور رومانش انفلوئنس ملتا اُن کے کھانے میں۔ تو کبھی فرنچی اسٹائل، تو کبھی جرمن اسٹائل اور کبھی اٹالین اسٹائل، سب مکس ہے پلیٹ میں۔ بولے تو سویس کوئیزین کا فنڈا سمپل ہے: چیز، چاکلیٹ، آلو، ہَٹی ڈِشیز، جو ٹھنڈی ہوا میں ایک دم سکون دیتے۔